or lëꞌma yu sin sin fwers sin sin gan pues giama be lë kald lë be lë kald nizëd o kald be lë ic̲h̲ixkwaꞌ molid gunu lëꞌma c̲h̲ap fwers lëꞌma xiu fwers.